Pank om sääne kotus, kohe sa saat usaldaq kõik oma rahaq. Tuu om vast targõmb esiki, ku hoitaq umma rahha lihtsalt kotoh. Pangast saa ka lainu võttaq, midä tulõ tagasi massaq tavaliselt intressiga.